நீ எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் அது எனக்கு நிறைய அர்த்தம். நீங்களும் ஒரு சிறந்த நண்பர் நான் எப்போதும் நம்பக்கூடிய ஒருவர். தீவிரமாக, இருப்பினும், நீங்கள் இல்லாமல் அந்த கடினமான சில நேரங்களில் நான் எப்படி இருந்திருப்பேன் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. நீங்கள் எப்பொழுதும் முக்கியமானதாக இருப்பீர்கள். சரி, அதுக்காகத்தான் நண்பர்கள் இருக்காங்க, சரியா? நான் தயக்கமில்லாமல் அதையெல்லாம் திரும்ப திரும்ப செய்வேன். நீங்களும் உணர்ந்திருப்பதை விட, எனக்காகவே இருந்திருக்கிறீர்கள். சில நேரங்களில் நான் அதை போதுமானதாக சொல்லவில்லை என்று நினைக்கிறேன், ஆனால் நான் உன்னை மிகவும் பாராட்டுகிறேன். நீங்கள் வாழ்க்கையை சிறப்பாக்குங்கள்.